Nakuc epillo tenaá ndana jini yu'í, nakulujan tá lakei lujan ilo pasta lujan tá, iniyuná ta nanajini xotó yuxhi lunajan x ku tandó lujana, hini xhiyunxhia tuku.